Knara make ninare lawke ninoolə de sisten landan rok no yelayima no yesh pushr ke gol- lallꞌteg shumi lo ma kuchid lieꞌ roma chira chiron remafi regulall'tej teshu nema byen nemyaa manzare mankena wonare bewk gula este nogakr ziknare buelkeri ari kuro keni na le biejw kenol leyba sterirobuen sterani gulani lmesdanes, katilani zyogureé niste ninfierna sara mankə este archibr ka manke jul' siknare mankə znare bewki ziknare naꞌ tiop kwandre kremawra siknare relidio lo nis ziknare nirgidia lnoren manxonool noloni stecher yore knamak siknare nos sieshbani none ostero lanilanis erchoyowe man rooleke bukeste er chibra kanira lienbni gokzposhiblə kamanke chinarema to rotna to lo nis goto lo nis guerebkene chirietramaloke.